Hita mitambatra ao Inde avokoa an, ny <hesitation> finoana <hesitation> maro, toy ny hindoisma, ny kristianisma ary ny <hesitation> islam. <noise> a Manome lanja manokana ny <hesitation> soatoavin'ny fianakaviana sy ny ankohonana ny ao Inde